Aminay akagny zany a, misy karazana dihy hira samihafa. Ohatra hoe basesa, rapy, <noise> hira vako-drazagna <noise> <hesitation> de misy koa hip-hop a, de RNB a, de hira gasy a, de <hesitation> rapy, de rock. Zany zany <hesitation> magnaraka lamaody mihitsy zany olona tanora aminay akagny na zany aza.